<hesitation> ompa kenin este kahki <hesitation> tonal o kemanti <hesitation> kipia meses ihkuak tlatotonia, ken mes de marzo, abril, mayo, inon hora melahka tlatotonia, iwan ya junio, julio, agosto, inon melahka chikawak kiawi iwan tesiwi, iwan itech septiembre, octubre, ya noviembre, diciembre, melahka walpewa sewa. Enero, febrero todavía oksewa iwan ya nochi mixkiawitl, o kemanti, cuando yayipewas tlatotonias pues pewa wal wakeheka melahka, tos ya kihtosneki ya toatotonias, ya pewas tlatotonias. Iwan axan nes ya yowalmopatlako clima axan oktlamantli, axan sa monelohtiw, ayekmo sekimati tlen mes tlatotonia, ayekmo sekimati <hesitation> kieman sewas, kieman kiawis, nochi sa monelohtiw. Itech inin inin xiwitl, nes amo ochapanki tesiwitl, amati tleka pero amo ochapanki tesiwitl nikan, iwan achtoh okipiaya tlen mes tesiwis, tlen mes <hesitation> melahka eheke, iwan axan nes amo ihkon, axan nes se tonal tlatotonia, ompa satepasn tlanesi melahka sewa, otlakamo ya kiawi, <hesitation> chiwakak, mekanti san mixkiawitl, tos ayekmo sekimati <hesitation> keh keman, keh kualtzin tlayetos, iwan keman kiawis, keh nochi sa monelohtiw. Itech inin xiwitl, pues se tlamantli o otechpanok bueno teyolkokoh, melahka ose osetlahyowih, osemomahtih, porque pos tehwan amo keman sekitani itlah ihkon. Itech mes de marzo, abril, itech mayo y junio, melahka otlatotoniaya satekitl, ayekmo osekixikowaya pues amo keman ihkon sekitani tlamochiwa, <hesitation> techiliah topapawan tlen okachi wehweyitzitzin inin otlapanok ya melahka kanah cincuenta años yikipia ihkon otlapanok. Tos axan inin año melahka otlatotoniak satekitl nochi otlawak ayekmo okatka atl, iwan iwan sa nowian otlaxotlak, nowian otlatlatlak, tos okachi otechmawti. Melahka sekan ontlasewiah, oksekan yotlaxotlak, tos ihkon sa ayekmo otekipanowayah tlen tlakatzitzin ayekmo ayekmo otekipanowayah, san otlasewihtinemiayah nowian, yawih tlasewitiweh, <hesitation> witzeh okseki tokniwan de nowian, kikawakiweh itlah tlakuali, tlen de de jalapilla, de tlilapan, de orizaba otechpalewihkeh, itlah despensas okikawatoh, okikawatoh atl, iwan pues ihkon o- o- otipanokeh kanah xamo kanah ome metztli o aha kanah ome meztli opanok ihkon nochi otlatlalatk, nochipa otlaxotlaya nowian, tos nochi tepetl o- otlatlatiah. Nopapantzin osekiliaya achtoh, sekilia pues ma makonnemaka seki kuawyoh, ika ma- mamotlamakakan, iwan pues amo amo otechontlakamah, satepan nochi otlatlak kuawyoh, ya kihtowa pues axan sa ihkon, nochi otlatlatlak, nowian ihkon omochihkeh tokniwan in- inkuawyoh nochi o- otlatlatiah, pues osemoxihxikoh melahka. Iwan itech junio owalpeh kiawi. Tos asta ika kiawitl otlasewik, tla keh san ihkon pues amo otlasewiskia, melahka owih iwan tekokoh, iwan tetl omotemimilowaya, tos nochi yolkatzitzin otlatlakeh, seki sekinmita otemokoh asta ompa cholowah, kicholiliah tlitl, iwan ya itech pues inon mes itech junio okiawik, otlasewik ya nowian otlasewik, pero ompa itech julio melahka opehki kiawi satekitl chikawak, pues nochi kuawyoh otlatlak, iwan tetl nochi okahkaxanki, nochi okitemowih tetl, nochi otlakuitiwalah, itech ohtli, nochi omotzak toohwi kanin osetemowaya seyah para para orizaba, pues akinmeh otekipanowayah ayekmo wel oyahkeh, porque ohtli nochi omotzak, iwan seki asta kalmeh okinpachohtiah asokitl, tetl, <hesitation> kuawitl, nochi iwan o- otemok, melahka osetlahyowih, igual otzaktoya ohtli, luz oyahki, postes nochi okintlamotlatiah, pues melahka owih osekitak iwan tekokoh porque amo keman ihkon sekitani, siempre osekitaya kualtzin tepeyoh xoxowistok, <hesitation> kuawyoh, eheka, iwan pues san semi osekiwalitak keh ayekmo kualtzin tepetl tlen nochi, nochi sa ihkon sa puro tetl omokah, iwan este axan yekin o- otlahachihkeh, yekin motlapowa ohtli, pues miek ya miek meses desde junio asta axan diciembre yekin yekin kitlaposkeh ohtli, pues yekin moyektlalia nochi melahka o- otlaowihtik porque otlatotoniak chikawak, iwan pues axan ya kiawi, kemanti san mixkiawitl, kemanti san chikawak chiawi, tos ayekmo ayekmo neli kipia kualztin i- itonal <hesitation> clima.